Lara'na tez xomod taxmena', ner este tobmen zi boz xan- xan labadera' na komen lara', mne ngo lara' zara komen nit xis'ney, mne blomen nita' zara themen bixtil ladney, tez mas ndo yozosa'na mbay thaga ne tyubmen ladnei za parake mbii, tamod ndaxmen lara'.